Nueva Zelanda kuae teta pe jeta yae bAenunga onbuete reta yaesa ranbueve mopeti ñeemongoi jaeko muari jeiba pe jaema kuae yepe jaeko omiita ñowinoi reta jare jae reta winoi bi jokuae joba uesauka yerobia jaema oñemongoi reta kuae oyapo reta mopeti ñoraro pe jaeramiño bi kuae ipuereta bi jokope imiari ñeepora pe jaema jaeramiño bi oyerure reta kuae moari pe jaema okaru kavi baera aniara bae uata bae supe reta oyonbuete reta bi jae reta jokuae eh oyoipi jaeko ome tamaraeme eh oyoipe reta yave oipite bi suwi reta jobaike jareko oike yabe tetape jae reta onboi ipiiru jaema oyokenda veeguere reta kurai jae reta jeta pe oiko oguapi yabe eh ibi pe jae reta oguapi jare karua renda pe oguapi yabe oguapi reta ko cavesera re